Tarihi lesdi mai kanjum on nyibugo makka be sudu jaumiraawo. nyibaalu mai tun jamanu anabijo Ibrahim har jotta don. julbe do yaha lesdi mai daga ko hatoi ha duniyaaru ngam be rewa jaumiraawo mabbe.